Me, vel, ƙun, feer, paat, pa̱ma̱, pa̱vel, piƙum, pa̱faar, sar. sar shƙa ga̱me, sar shiƙa vel, sar shiƙa ƙun, sar shiƙa feer, sar shiƙa paat, sar shiƙa pa̱ma̱, sar shiƙa pa̱vel, sar shiƙa puƙun, sar shiƙa pa̱faar, yagurum. yagurum shiƙa ga̱me, yagurum shiƙa vɛ, yagurum shiƙa ƙun, yagurum shiƙa feer, yagurum shiƙa paat, yagurum shiƙa pa̱ma̱, yagurum shiƙa pa̱vel, yagurum shiƙa pa̱kun, yagurum shiƙa pa̱faar, yagurum ga̱ sar. yagurum ga̱ sar ga̱me, yagurum ga̱ sar vel, yagurum ga̱ sar ƙun, yagurum ga̱ sar feer, yagurum ga̱ sar paat, yagurum ga̱ sar pa̱ma̱, yagurum ga̱ sar pa̱vel, yagurum shiƙa ga̱ sar puƙun, yagurum ga̱ sar pa̱faar, yagurum vel. yagurum vel ga̱ ga̱me, yagurum vel ga̱ vel, yagurum vel ga̱ ƙun, yagurum vel ga̱ feer, yagurum vel ga̱ paat, yagurum vel ga̱ pa̱ma̱. yagurum vel ga̱ pa̱vel, yagurum vel ga̱ puƙun, yagurum vel ga̱ pa̱faar, yagurum vel ga̱ sar. yagurum ga̱ sar ga̱me, yagurum ga̱ sar vel Yagurum vel ga̱ sar ƙun-yagurum vel ga̱ sar ƙun yagurum vel ga̱ sar paat, yagurum vel ga̱ sar pa̱ma̱ yagurum vel ga̱ sar pa̱vel, yagurum vel ga̱ sar pa̱ƙun, yagurum vel ga̱ sar pa̱faar, yagurum vel ga̱ sar pe ƙun, yagurum ga̱ sa vel ga̱ sar pe ƙun ga̱ ga̱me, ga̱-ga̱ ga̱me, yagurum vel pe ƙun ga̱ vel nda̱ vel, yagurum vel pe ƙun nda̱ ƙun, yagurum vel pe ƙun nda̱ feer, yagurum vel pe ƙun ga̱ paat, yagurum vel pe ƙun ga̱ pa̱ma̱, yagurum vel pe ƙun ga̱ pa̱vel, yagurum vel pe ƙun ga̱ puƙun, yagurum vel pe ƙun ga̱ pa̱faar, yagurum vel pe ƙun da̱ ga̱ sar, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar ga̱ ga̱me, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar ga̱ vel, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar ƙun, yagurum vel pe ƙun ga̱ feer, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar paat, yagurum vel pe. Yagurum vel peƙun ga̱ sar pa̱ma̱, yagurum vel peƙun ga̱ sar pa̱vel, yagurum vel peƙun ga̱ sar puƙun, yagurum vel peƙun ga̱ sar pa̱faar, yagurum vel peƙun ga̱ sar feer. yagurum vel pe ƙun ga̱ sar ga̱me, yagurum vel ga̱-yagurum vel pe ƙun ga̱ sar ga̱, pe ƙun ga̱ sar, ok yagurum vel pe ƙun pe sar pa̱faar yagurum vel pe ƙun ga̱ sar ga̱me, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar vel, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar ƙun, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar feer, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar paat, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar pa̱ma̱, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar pa̱vel, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar puƙun, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar pa̱faar, yagurum vel pe ƙun ga̱ sar pe feer, yagurum vel pe feer. yagurum vel pe feer ga̱ sar, yagurum vel pe feer, Ga̱ da̱ vel. yagurum vel pe feer ga̱ ƙun, yagurum vel pe feer ga̱ feer, yagurum vel pe feer ga̱ paat, yagurum vel pe feer ga̱ pa̱ma̱, nda̱ pa̱ma̱, yagurum vel pe feer ga̱ pa̱vel, nda̱ pa̱vel, yagurum vel pe feer nda̱ pa̱ƙun, yagurum vel pe feer nda̱ pa̱faar, yagurum vel pe feer nda̱ sar, yagurum vel pe feer nda̱ sar ga̱me, yagurum vel pe feer nda̱ sar vel, yagurum vel pe feer nda̱ sar ƙun, yagurum vel pe feer nda̱ sar pa̱ feer, yagurum vel pe feer nda̱ sar paat, yagurum vel pe feer nda̱ sar pa̱ma̱, yagurum vel pe feer nda̱ sar pa̱vel, yagurum vel pe feer nda̱ sar puƙun, yagurum vel pe feer nda̱ sar pa̱faar, yagurum vel pe f paat.